Sɛ dapɛn no kͻ n'ewiei a, dza ͻyɛ me enyigye na metaa yɛ ara nye dɛ mokͻ adzesua wͻ m'ahomansia no a mobͻ no ho. Mokͻ na mukosua ndzɛmba fofor ka dza minyim no ho. Dɛm ber no yɛ ber a minya adagyer yie medze ma m'ahomansia no. Na ͻboa me ma musua biribi fofor a minnyim. Na mokͻ do ara mobͻ, ama meenya nyimdzee fofor a ͻwͻ ahomansia no mbͻe ho.